بصراحه نحب نرقد بكري و نفيق بكري، نحس روحي أكثر نشاط و ننجم ننجز برشا حاجات في النهار أما ساعات كان فما شغل أو حاجه تمنعني من إني نقعد نكمل حتى لاخر لثنين نقوم تعبان و هذا مايرضنيش عليها نفضل نرقد بكري و نفيق بكري.